E nder mintiji shappanɗe tati mi mbawaai mi jennganaa yimɓe jeewe hirande, mi defai marori e lio kuɓeje, mi henndaana ɓe.